अगर मेरा अपडू रेस्टोरेंट हूदू छो त मै अपड देश क पारम्परिक चीजों थै बणादू। जनकी विरयानी ह्वेगे दाल मखानी हवेग्या। पकोडा ह्वगेन गुलाब जामुन हवगेन ये अलावा मी अपड पहाडा भी चीजो थै बणादू छ जनकि चैसू साग भटट दाल हवेग्या क्वादा रूटि हवगेया।